Eh! A menggianu mi fazzu is cosa de ommu. M'allicchidu su logu e poi a merie tengiu un ottu e <hesitation> e coltivu unu pagu de verdurasa e mi fazzu tottu i vasettoso: sottoaceti, marmellattasa e tottu custas cosasa. Poi besso, giau a pappai a is puddasa, bogu a passillai is cannisi. E unu paghiceddu.